Nisə í dələnə maroroi koo eīn gəwlə pa a’n. Ma kə sù maroroi manu, mən gb yasi. Məkən gbyasaí nə’ ka’. Mka ʒa ma ʒoki. Məkən ʒoki nə’ kə ma ʒa ma dəŋ yàl. Mə ka’n dəŋ yàl kə`- mam pa’ anni kən maà, kən dəw. Ma ʒa ma, maroroi yabə mə ʒoku áy ma ʒa ma kɨsiri sə́ yal lə ayə. Mə ka’m kɨsiri sə̀ yal la’ ryə kə mən kún. Mə kən ku̍n kə’ kən dəwdə, kən dəw də, kən dəwdə, koo āy kən ú, sə mam aa aysə. Ma ʒa ma kam ə koo ti ma ʒa ma dələnə. Mə kən dələ nə’ kə̀, mən za mən əsə. Ma ʒa ma dəy gùr, fam nə kə’ mabu kaw kə̀ í dələ koo ma dan so í bay gùr nə’ nə’ kulə āl. Ma z’a ma dəŋ gùr nə́ kə̍ ma ʒa ma yen də gbayte’ ami nə wó. Mə kən kəsə gbay te’ ani nə̀ wó kə̍. Ma ʒa ma shē gùr sim. Ma kamə wanu so ma re bay nə gə gùr ani, ma ʒa ma bəsə ryə. Gùr kən ù nə kə̀ məne ʒa mən ʒɨ̀tə koo ay mən ga ma bu i re lìì kə kooáy. Kə́ mən, kə’ wan ani koo, maroroī koo, kə’ nə̀ wo’ a’y nə’ kə̍, kən ʒa mən ʒokə məroroi manu, mən wasə ko miya pat bege ryə ani, nə’ kal niya pa avə səw maroroi ryə rə. Sə ma ʒa ma ma dəŋ mam ma yən sorry ma yendə gbay té. Mə kən yendə gbayte’ ani kə̀ aə wó. Sə gbayte ani ī kən ú. Sə ma ʒa ma kɨ sə mam sə maroroi áy í re ú nəgə áy, sə ma ʒa ma kɨ́sə mam ami kə̀ ma kamə maroroi ay nə́ ma kɨsiri, sə ryə. Ma so i nə í re ukə. So mə re kamkə́ wanu so ma daysənə nə̀ maroroī áy nììsə koo áy re gənə’ gə gə’n’gə. May re lìì nəgə sə ən ghá mau áy aa də lə koo áy. Ma ʒa ma bə’sə’ səꞌ ryə. Sə koo āy kən úkə mən awdə koo āy mə̍ gɨtərə ma bu nìì so i hìì nəgə koo ay amu. Nììso í dələ nə, í bay nə marorí ko ǹə yi arú, yi ari. Mə kən ʒa mən ʒokə maroroì manu. Yí nə’ man vasə ne’tə’tə’ rə so re yawdə yi ani lììni í re gəkərə ani. Ma gbyasə. Ma ʒokə yi ani. Ma’ kɨsiri sə kaa rə pa’. Í kən dəwdə, í kən dəw də, íkən dəwdə, í kən dəwdə íkə dəw də, slaí ma ʒa ma ma kɨsərə yi ani sə kər gəənə ryə, mən kɨ̀ sərə yì ani, sə kər kaw rə ryə mə kən kɨsərə yì ani sə kər kaw rə ryə kə̀ ma ʒa ma kɨ̀sə ma sɨ̀sə mam ami, sə ma ɓasə yi ani nə mam kam. Sə ma ʒa ma da sə. Ma pe yal ali ma ʒa ma ʒokə sə ma dəŋ sə sə’ laa rə rə pa’ ma kamə wo’, ma kamə gbayte yen də’ nə’ gbayte arí nə’ wo’ áy, sə ma ʒa ma kɨ̀səŋ maroroi áy nə’ sa’`` pa’. Mə kən kɨsərə maroroi áy sə’ pa’ nə’ kó, yí ani, maroroì í kən dəw, ma kamə yí ani, nə’ ma kɨsiri sə̀ pá. Mə kən kɨ̀sərə yí ani sə’ pa’ kə̀, mən kùn. Í dəwdə̀, í dəwdə, í dəwdə’, í dəwdə, í dəwdə, í dəwdə. Men dələ yī nə maroroī í kən ú, ma əsərə yal ali sə’ dìkə’. Sə mə re məre, mə ʒa mə re pe kə ne’tə’, kə̀tə̀ sə mə ʒa mə re gí təgə koo āy nììso ko wam ya pal mə rew ganə gə sə re lìì nəgə ani. Sə kə’ nə̀ maroroi kaw í daysi nə̀ wo’, nə wó kaw sə í yal ən, məkə wakə maroroī kə’ ma kə’ wakirə ín ən bi, wo’ áy ən bi be ya nə’ kə’, áy nə́ wo’ bibə, a’y. Mən ʒa mə yew wo’ manə bibə áy. Nì ya bə mi̍ tə̄ə̄ nə̀ kə̀ wo’ bibə nsara áne áy. Mən yew wo’ manə áy mən ʒa mən yendə nə gbay te’, mən ʒa mən bay yi ani. Mən kɨ sī ín útə’. Ín útə̀ í da’ útə rə í aá ən ani ryə ayi mən kɨsi. Mənʒa mən ʒwəkə maroroi manu nə́ kə’ sɨsə mam sidi mə dəŋ nə’ yí ani, mə, kən sɨsə mam siti mə dəŋ nə yí ani mən gbəwsə mən ʒa mən ɓasə yí ani nə̀ mam tawsi. Mən ɓasə yí ani, nə̀ mama tawsi. Mən ɓasə yí ani nə’ mam tawsɪ̀ kə́. Gbayte’ yabə ani í nə i kə dəwkə laa rə pa’ nə̀ wo’ bibə áu. Wo’ bibə áy nə’ kə̀ í kən dəw kə̀ mən ʒa mən kamə yí anī mən ʒa mən kɨsíni sə pa’, mən ʒa índəwdə mən ʒa mən kamə maroroi áy nə’ mən ʒa mən kəsīri sə’ pa’. Mə kən kɨsərə pa’. Sí kenan sai ma lamtə ma, kūn. Mə kən kūn kə, í bə dəw dəgə í bə ũ kə, í bə úkə í bə ú, kə. Sə man məkən ʒo, wan an kə aa u̍ mən gwalə, mam aa oysə. Ma’n ʒa mən əsərə sə dikə ryə. Sə mə re gɨ́təyə nii sə sə ko wanya fat re lììnə̀ gə’ ani. Mən ʒa mən ʒo sə kən ú gyalə ma ʒa mən əsərə dìkə ryə mə kən asərə sə dīkə ryə nə’ kà, ma ʒa ma ku̍tə sə kən taw paga ma audə. Sə mə re gitərə. Gə ko wan ya pat re waykə re <hesitation> lììkəani. ɛt, mih, kan, nə’ kə’. Mə ge dor bayni. Nə̀ maroroi. Ma ʒa ma yew lor manə ma ʒa ma ʒokə. Mə kən ʒokə ma ʒa ma wa mə. Mə kən wamə. Ma kɨsərə sə̀ dik ma àw, ma kɨsərə sə̀ təŋgə kaw rə ryə. Məkən kɨsərə sə teŋgə kaaw rə ryə kə, ma ʒokə ùnsə̀ ʒùre’ mane. Ma ʒokə únsə̀ ʒure’ mane. Ma ʒokə unsə̀ ʒìre mane kə’. Ma ʒa ma, ma kamə wor bibə nasara áw áy. Ma waimə nə̀ gbay te ma daysə. Sə men dələ nə́ kə’ mə kən ʒa mən bə’, mam aní aa dəw də nə̀ gbayte ani, ryə mən ʒa mən kɨsə usə’ ʒure’ man sə’ ryə nə̀ wor yabə wo’ bibə áy í bə dowdəgə í bə dəwdəgə, í bə’ dəwdəgə í bə dəwdə gə sə, mən ʒo aa ú, daŋkə̀ kə’ ú, ma ʒa mən pey dor yabə ar nəkə ma ʒa, ma esərə, ma gusə sə’ pa’ sə ma lam tə. Mə kər lamtə kə̀. Ur bə kən gaw bul wow kətək. Mən ʒa mən ə̀sə. Mə kən ə̀sə nə́ kə̀ ma ʒa ma aw də sə ko wanya re lilkə. Ka’ mi ani rə nə kə, ma yendə dor arí ma bay nə̀, nə wo’ bibə aw nə̀ ko miya. Úr nə̀ yal wanə. Maroroi ma bay nə̄ yal inə. Sə net, netə ari kən ù etər gúr gùr ari nə̀ koo āy kə sə ma ʒa, maroroi áy kə̀ mə bay nə̄ wə’ nə wo’ bibə áy ko nə ywoi wo’ mə kən bay, ma ʒa ma awdə. Sə ma pe dor ari nə́ kə̇, gúr mə bay nə̀, mə bay nə̄ dor ari ma ʒa ma awdərə sə̀ maroroi áy pá rə ma sə ī daysə. May wan re lìì kə́ ày kə̀ wan da re da daysə gùr ari nə̀ koo áy danso re lììkə̀, dam so ko waya pat re lììkə, dam so ko waya fat re lììkə nə̀ so í day sənə ani. Sə gam ni ani məkən məkən bay maroroi manu áy so mən ʒəki mən əsi. Men dələ nə’ kə̀ mə re ʒa kə mə re yen dəgə wo’ áy nəꞌ wo’ nə̀, nə̀, nə̀ nə nə̄, nə̄, nə̄ gbəyte aui mə kən yendi sə ay mə ʒa mə re kɨsəgə, mam sim kenan nə̄ sə̀ ar áy ryə rə. Dan so kən dəwdə, mə ʒa mə re kam kə̀ maroroi a̍y. Dam so mə ƙn bə’ ni anì ma sə gùr ari kən ú, nə̀ ko áy dan so ma ʒa ma gɨtərə ma bu so mə rey ga tə so í re lììkə koo áy. E’tə nə’ kə, mə ʒa mə re, mə kə tə̀ə̀ mən be dələ maroroi koon. Sə í lììnə nə̀ gùr goy ari kə̀ mən ʒa mən ʒakə maroroi manu mən gbyasí mən ʒo ki mən dəgí, mən dəŋ yal mam ani aa də w, mən ʒa mən kɨsiri, sə pá ín ú mən ʒa mən, ma ʒa kùlə nə̀ ma ʒa ma bay gùr, ari ko mə re bay kə nə̀ wo’ gwou wo’ ko ma ko, ko wo’ biba’ nasara áw áw, to mə ʒa mə re baykə gúr ari ko do’r ka’ dā ryə ‘ ko dor kə səw ryə rə́. Mən bay gur ari kən ú sə mə re ə́wkəꞌ gur ari ŋə tengə wamə, mə ʒa mə re ukə koo áy nə́ nə teŋgə wanə. Dan sə ma kam sə ma kamsə mabi í re lììkə̀ áy. Nììsə í kìnənə sərəm nə maroroi e’n gəwlə pán. Mən sù maroroi manu məkə súy mər gbyasí, mə kən gbyasí, mən ʒokī, mə kən ʒoki. Mən ʒa mən dəŋ gwoi mam nə mən, mən kama gwoi mam. Mən saw gwoi mane mən sɨsə mam ami. Wuksə̀ ari mən sɨsə. Woi mam ən bi tam sə mən dəŋsə laa rə pá. Gwoi mam amì kən dəŋə’. Kən dəw, ma ʒa ma kɨsə maroroi nə. Sikena, ma bə lamtəgə, gam nə’ kə̀ maroroi a’y kəy du dolə dírə. Ma lamtə, ma lamtə sə ma wakə wani maroroi áy í kən ú nə̄ gwoi wə’ na’ gwoi mam ami. Ín, í re ren riwkə̍, ín, i kən riw ní mən gyalə sələm ani mən mìnīn mtən sə rəm am aa ú. Ma kamə nasāra wuru āy nə̄ kə̀, ma ʒa ma bə si sə’ re. Mən kɨsiri sə’ ryə nə̀ kə’ mən lamtə. Mə kən lamtə kə̀, ma wakə sərəm ami aa gaw bunəm am. Ma sə ma ʒa ma kəwdərə ma bu. So dan ma gau ko wanya bə dá bù. Kə yaw, kə waa wow, nə kə’ mə re nam kə maroroi ay mə rey kam kə̀ ingi rə. Mə kən kami ingi rə, kə mən namə. Məkən namə maroroi āy nə’ kə’ ma ʒa ʒum amí kə ma ʒa ma ʒa sə, sə ma kisə wa áy sərəm. Gam nə’ kə̀ úr kə̍, gùr, mar əh maroroi, bur kunu kə̀ aa rey wawo gə tɨmni rə, gam úr da’ paga. Niŋ ani kə̀ nìi í kìrə nə waa sə rəm e’n gəwlə pa’. Ani, waa sə da’ lii korə áy ge. Ma namə maroroi áy inqi rə. Mən namə ingi, rə kə̍ ma ʒa ma kirə sərəm ami dam sə ma ga waa áy ma sə da’ bu. Sə rəm ami nə̀ kə̍ mə re laakə’ maasə̀ sə’ ma kɨsərə sə’ sərəm ami ryə rə, tun tew sə’ da’ na’ laarə pá āy. Ma, mayman gam kən ya gɓa’sə’ngɓa’rə. Kən ya gɓasəŋgɓa’ re ren kam sə gə waa wow áy gomtə ʒwaki. Ma mayman gərigə niŋ sə waa áy da bunə sə arew bəsənəgə wanu rə ani nisə da’ gəsunu wan zwakə ryə aui. Nììsə re nunəgə aui. Dan so ma ma kirə sərəm ami, dan so ma gatu. Sərəm ami nə́ kə̀ re gaw kə ko rəl mal, ko rə ete. Kən be kenan. da gaw rə ete’ ko rə mal. Gamnə’ kə’ kən gawro.